واقێعەن موشکێڵەڤە جیدیەنە، چی دەورانوو ئێمەنە، فرە موشکێڵەڤە جیدیەنە ئەڵبەتە ئەرێ بنیاذم حەر تەسیرش هەنە سەروو تەبیعەتیەڤە بەڵام ئەگەر دەخالەتێ نەکەرا ویش ویش دەرمان کەرۆ. پسە زەلزەلەو تووفانی ئینێ هەر بیێنێ. ئتر پینیشا ویش دەرمانش کەرذەن زەمین هۆر وەلی چی ئەپێسە ماشینا کارخانێ من ئەجۆم ماشینێچ فرە فرە خرابتەرێنێ جە کارخانا ماشینەکێ فرە فرێنێ وە واقێعەن فرە فرە تەئسیرش هەن.

عەرز بۆ هەورێ گرذ وەشینێ زەریفێنێ زاڤڵێ بێنمێ جە زاڤڵەیی تەماشەو هەورا کەرێنمێ واقێعەن فرەو جارا بەعزێڤ شکڵێ جە هەورەکا بەر ئەی ڤینینیشا شکڵوو چێڤێڤی بێنێ ئانە ئا هەورێ چاگە بەرزێ بێنێ ئیجا ئێتر یانەما ئاما یاگێڤە تەر ئا یاگێ کە تا ش ش حەوذ مانگێ چیەوڤەڵی چاگە بێنمێ هەورەکێش فرە زەریفێ بێنێ. سنە من ئەجۆم ئێ ئێ مەسەڵەن چێڤێڤی جیاوڤازێ بێنێ هەورێ تەماشەشا کەرێنێ ئەجۆ فرە نزیکێنێ فرە وەشی بێنێ هەورەکیش مەخسووسەن وەختێڤ هەورەکێ وەختووو ڤیەرا .... ماچۆ رەفێقێڤەم تارانانە هین سنە دانشجوو بیێنە ڤاتەنش هیچ لێڤ هەورێ سنەیش نیەنێ ئانە زەریفێنێ فرە زەریفێ بێنێ من وەڵاتوو سویدیچ تەماشەم کەرذەن هەورێ ئاذیچی فرە زەریفێ بێنێ ئاذێچێ هەورەکیش نزیکێ بێنی ئەجۆم نزیکێ زەمینی بێنێ فرە شینێڤە هەوراو سنەی وەلی ئیسە چی وەڵاتە کە مژیڤوو ئێ هەورەکێش زەریفێنێ ئاذیچ وەلی نەک پێسە سنەی و پێسە سوێدی هەورێ مەعموولیێنێ پیسەنێ ئا هەورا کە بە زاڤڵەیی ڤینێشا وەلی کۆلەن هەورێ وەشێنێ هەورێ تەماشە ژەرذەی هەورا ڤەروو یانەکەیمانە تەماشە کەرێنێ کەشەکێ پیڤینێ هەورەکێ خۆ پێس ەتەمێنێ نامەینێ دلێ کەشەکا ڤاچینە ئامەیبێنێ دیارا سەرەڤە بێنێ ڤیرما هەوری بێ هەوروو سا بێ وەلی ئەجۆ کەشەکەڤە بنیشیرە متاڤی ڤینیشا پاسە حاڵەتێڤ بێ ئاننە زەریفێ بێنێ وەلی جێگە چێڤی چامنەمە نەذیەن مەزانوو خەتاو ئانەیە رەنگا دەشتەنە دەشتەنە کەش ئێ ئێ هەورێ چنی یاگێڤێ کەشێش بە ئەجۆم هەورێشا پێسە یۆی نیەنێ فەرق کەرا ئەرێ پێسە یۆی نیەنێ چاگە کەشێةێ خۆ هەورێ هەر بەرزێنێ زەریفێنێ وەلی پسە یۆی نیەنێ

ئیسە کە ئینانا چی وەڵاتەنە و یاڤێانا ئی سێننە هیڤام پەی ئایەندەی، گەورەتەرین هیڤام ئانەنە کە رژیموو ئێرانی شیڤیۆ بیاڤۆ دێمۆکراسی ئاڤختە بیاڤمێ پەی ئانەیە کە جە ئێرانەنە وێما ڤاچمێ گەورەترین هیڤام ئانەنە یانێڤ یاڤەی پی چێڤیە ئینە کە ئێران ئازاذ بۆ ئتر گرکەس بتاڤۆ بەی و بلۆ هەر حەز کرۆ چاگە بژیڤۆ حەزیچ نەکەرۆ بێڤە، چاگە سەردۆ بێڤە. پەی وێچم ئمممممم ئمممم ئیسە چی وتڵانە کارێڤی حال بێزوەڤە زڤانەکەم فرە خاس بۆ کارێڤی حالم بۆ دەرامەدێڤی خاسم بۆ بتاڤوونە دەسێڤ یانێ عالێ گێروو ماشینێڤی عال بسانوو پەی ئینەیە چێڤەکێ گرذ رەحەتێ با بەنابەرین چێگە گەورەترین هیڤام پێذا کەرذەو کارێڤیا کارێڤی عال بێزوەڤە. کە حەزیچش چنە کەروونە مەغزم تەقریبەن ئارامشەنە بۆ عەز کەروو جە کارەکەیم